So mi naani un inni nyalde Altine, ko waraata dow hore am kanjum woni kuuugal. A anndi nyalde altine fuf min jaaha kuugal. Wonde Altine mi wurtaake daga wuro mi yahay inaare kuugal, daaki mi yali janngirde sukaɓe am, e don mi tawi e ɓe fiye, ngam me njahilaawayi ila.